Ñy fomba nahitany ñ'olo raiky <shushes> hoe manao akory ñy hivezeavezea añatiny ñy fotoa: -Nikaroky i <shushes> ,nianatsy; manahaky anizay nañontanintany olo nikaroky mbañy ,ñy fomba hivezeavezea zay; <shushes> aminy ñy fahalàlany ara-tsiantifiky <shushes> nahalal'ey fa aminy ñy alalany ñy rôbôtiky elektrôniky afaky mamboatsy masiny ie ,hivezeavezea.